Üldiselt ma proovi iks ütistransporti pruukiq. Et taa om jo keskkonnalõ parõmb ja odavamb ka. Aga pall'oh <hesitation> situatsioonih om iks mugavamb uma autoga sõitaq.